Jadi pala manyimpan daging so um awet biasona na parjolo di lakukan ima daging nai pala dung ro i pasar ima i gotap gotap majolo daging i jadi ulang i basu pala ibasu daging i ona aek bisa kemungkinan na ia tokinnai ma tibu dei segana nah, naparjolo dung ro ngon pasar i kaluarkon ngon palastik i ibaen ma tu bagasan ni pinggan sanga talam abis ibaen tu ginjang nai i lap ma dohot tisu na baen pangan-pangalap ni na maek maek biasona tisu nai tisu na memang manyerap aek na um gok dari pada tisu na biaso abis i dung i gotap gotap i buat ma kotak palastik sanga tapeles baru i pamasuk tu bagasan tapi angkon na pastion do jolo horeng daging nai ulang adong aek na habis i ipamasuk ma tu bagasan dung i pamasuk tu bagasan i tutup ma rapat rapat i cek sudena tai ulang adong aek na anggo bisa ntong oni i baen ma i bagasan nai lapisna songon palastik ningia kan so ulang adong aek na masuk be dung i tutup ko rapat ke maho tu kulkas pamasuk ma tu freezer freezer nai i bagasan ni freezer es ulang i toru nai jadi dung i pamasuk ko tusi kemungkinan na awet mei sudena daging mi selama sampe sada sampe dua bulan pokok na boku ia pastion boku ulang adong aek songoni ma.